मय त नयाँ नयाँ रेष्टुरेन्ट से फिर अपन मन पणनिया रेष्टुरेन्टमे खाना खान चाहंगो । काहेकि पता हय कि जा ठाउँमे जा रेष्टुरेन्टमे अच्छो खानु होत हय स्वस्थ होत हय सफा होत हय । काहेकि तनकि त ध्यान पण देन पणो न अव नयाँ नयाँ ठाउँमे हुईहय पता नाय कैसे बनात हय का पता स्वास्थ्य यमे असर करसकतहय खराव हुईसकत हय तहिमारे जौन ठाउंमेसे हम परिचित हयँ जौन <hesitation> का कहत हुआंपर खानु अच्छो मिल्त हय सफा मिल्त हय तओ हुअएं जान चाहंगो मय ।